Ny fomba fiasan'ny hidikorisan'ny akanjo de misy <hesitation> toy ny <hesitation> lamasinina kely misy an'ilay mande <hesitation> manidy ilay lavalava iny ary iny zany anisan'ny hidin'akanjo.